அழகாகப் பாடுகிறது. நன்மை. உணர்ச்சி வெளிப்பாடு பாடுவது உணர்ச்சிகளின் மிகவும் நேரடி மற்றும் சக்திவாய்ந்த வெளிப்பாட்டை அனுமதிக்கிறது. மகிழ்ச்சி, சோகம், அன்பு மற்றும் இடையில் உள்ள அனைத்தையும் உங்கள் குரல் மூலம் தெரிவிக்க முடியும். கதைசொல்லல் பாடல்கள் பெரும்பாலும் கதைகளைச் சொல்கின்றன, மேலும் ஒரு அழகான குரல் அந்தக் கதைகளை வசீகரிக்கும் வகையில் உயிர்ப்பிக்க முடியும். மற்றவர்களுடன் இணைப்பு பாடுவது கேட்பவர்களுடன் வலுவான தொடர்பை உருவாக்கலாம், தனிப்பட்ட மற்றும் நெருக்கமான அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பல்துறைத்திறன் நீங்கள் பாப் மற்றும் ராக் முதல் கிளாசிக்கல் மற்றும் ஜாஸ் வரை பல்வேறு பாணிகள் மற்றும் வகைகளில் பாடலாம்.